Wila k'eh chikopaq ki'ilacha reh chaq'ab' reh kisik' kii kik'uxb'aal xa re' la chikopaq kika'ya reh chaq'ab' re' re' la walaan kiq'awach kore'eet wula mood qaq'aram laa <noise> re'ee tuhkur <noise> la tuhkur n'ila cha reh chaq'ab' reh kichaq rik'uxb'aal wii ntihka nka'ya pan oqum ja'ar qaq'aram kore'eet la ti'yaan reh rah rilii cha rah sik'im rik'uxb'aal reh re'ee <noise> ja'ar qaq'aram laa <noise> miis kore'eet ja'ar rah sik'im rik'uxb'aal han niq'ar la chikopaq ki'ilacha reh <noise> nkisik'im kik'uxb'aal xaa re'ee koon kah sik'im je'laa reh la wach ak'al va ch'ahqom nkik'uxum ch'ahqon cha chikopaq reh nkisik' reh chaq'ab' kore'eet reh re'ee wula wila rukoor reh nkiraqam maas kik'uxb'aal xa re' kore'eet pan q'iij re'ee wula maas re' chikopaq nakisik'im kii kik'uxb'aal reh chaq'ab' kore'eet man onteera ta nkitih ka kilam re'ee la chikopaq loo' sumana ki'b'ee reh nkitarab'aj laa kik'uxb'aal ja'ar reh kiq'awach nto'wa reh keh ki'ka'ya reh pan pan oqum reh ki'tih ka ki'ka'ya kore'eet xamare' ta tareeya nkii ee <noise> kajaam la q'iij va reh panq'iij kore'eet ki'ka'ya ja'ar ki'ka'ya kuxkurik reh pan oqum reh je're kitih ka ki'ila cha reh chaq'ab'